Ku ma lats olli, sis oll' maal egäsugutsit eläjit, lehm ja lammas ja tsiga ja nii edesi. A mul hindäl om olnuq õnnõ papagoiq ja üts pini, sis kokko mai-tiiäq, mitu papagoid om olnuq.